Kaisa bell ba gonta tokjak khe loriwui tei kwlwui khorang khai o. Gonta no yakbai tei pohor bai tamwui mano. Yak bai tamjaknai gonta khe pitol bai swlamjak tei abono kothai bai tok khai phaan khai pungo. Pohor bai tamjaknai gonta o khe kaisa circuit tongo. O circuit no chalokhai bisingo tongnai kainui manwui rok tokjaktma hai wngo tei phaan khai pungo. O khornang no hachal o rohorna bagwui mike bo thepajago. Gonta no pitol baade steel bai bo swlamwui mano.